Pues juech dun ya ni'ixë modoyë yë put's pë, yë a'ax nëjë ka mëxëp, yë a'ax dun oy wyajpë kya jëwëp naje'e a'ax yaj kumukyë jue a'ax neje'e yaj pësëmyë ko'o a'ax dun wa'atyë naxip nat'susëp a'ax ñix këxpë sap's a'ax yak jadyë jadun a'ax wa'atyë a'ax ni'ixë.